Kanjum fu be ndiyam be buutol be omo malla sabulu mi sofna dum haa ndiyam mi wara mi vuuwa mi loota dum be ndiyam laaba masin.